Spaoro ten̈a tian̈'olo zahavan̈ana amin̈ay eto <noise> labo- fisôman̈ana laboly fôtony karàha ôhatra taminy barea àby in̈y ôhatra, ten̈a tian̈'olo eto e masaky àby reo man̈ao pareazy mizaha aminy ekran be àby in̈y. Ary tsy tapaka olo tsy maintsy man̈araka izy io, ten̈a tian̈'olo eto amin̈ay eto.